Baloŋ kuine ośona nuḃuzuni ośona barezuni. Ñoḃuxaḃuzuni añoniñaɭo źifiamonge miame źibamidiamo. Monumueɭeġeḃaan. Dõ ómahaŋunuġaɭo rúmunda nilabareḃaiġaɭo nifiamonge. Nifiamonge na nagũ nibaloŋ amooġo úlu úlu. . Tere balõwa bonikeġe ahaŋunuġala bareɭo nifiamonge. Mómo buini bugũ nibalõwa, kaɭo źifiamonge mímo aźadiamĩaḃaniɭo źifiamonge źibamidiameme. Mómo mugũ nibaloŋ amooġo úlu úlu. Nifiamonge, óo, moinibaloŋ amooġo. Ahaŋunuġaɭo nifiamimoṗomo, nidiamin muźomiṗomo. Mómusiġaɭo atianośona źibami e- e- édumimi, źifiamonge źibamielomeme, źifiamonge źibamidiameme. Paske tímirumunda, niyabakara, niźaniyaḃo śiśe afiamiġaɭo aaɭebo, ínoo niḃamboḃo, añaḃaniɭo hũ źifamonge źibami e- e- ero bíḃiḃakara muśe tĩtima źiḃaiyaḃo toźiimi paske źi- ofiarungẽġaɭo biḃakara minalemelobiḃi, muñamuḃabo muñameḃabo numurimbo. É- mugũ niḃaloŋ amooġo úlu úlu. Muḃayaśe ohaŋeelodele bareɭo nifiamonge. Áñaḃaleḃuzomo, numuleḃuiniġarini baeb kaɭo otia ameediamin, áileḃuṗiineġaɭo źimidemikiġaa numunameme, tere tĩtiman źiñaboo ero.